Yia sa la dagi la titɔ yuun ka boi mɛ. Titɔ yuun boi. Ba yuun de la yɛga ɛɛn hɛɛn. Ti ba yuun dugera tibera ba'asi. Ba'asi la me yuun ka zo'e wuu nananewa ti ba'asi nyaa zo'e se'em wa. La dagi la titɔ yuun ka boi. Titɔ yuun boi ge ba'asi la n yuun ka zo'e wuu ba'asi wa zo'e se'em wa. And bã'a san iŋɛ nɛra ti ba ka nyaŋɛ tibɛ ti a ki, daanse'ere ka de'e bãsɛka n de basaaŋa ti nɛreba la ka mina ba wan iŋɛ se'em mm hmm. Gee sɛla n boi bini de la nananewa titɔ la nyaa zo'e ya. La suŋeri nɛreba paa. La suŋeri nɛreba. Gee fu me san tara ligeri n bala. Fu san ka tara lagefɔ, fu kelum yeti fu kelum ki me mia nuu. So bala la, la suŋeri nɛreba ge la yese la fu nu'usen. La yese la fu nu'usen lagefɔ n zuni se'em.